في أكلات بسيطة ولذيذة أحبها وايد زي مثلا الشوربة سواء شوربة الدجاج أو الخضار سريعة التحظير حلوة جًدا، كمان الساندوتش خبز وطمطاطم وخيار وجبن خفيفة وسريعة، بردو المكرونة ممكن أسويها بالصلصة و- أو بالجبن طبعًا أحبها مرة، طبعًا والبيض المجلي أو المسلوج أحبه وايد.